أوف! أكيد ما بعرف كيف سلك هذا ال مدري حوض مدري ايش ذا القرف ما بعرف. هذي الشغلات مو لإلنا هذي الشغلات لهذول العمال ال- <hesitation> الحي حق السباكة وهذا القصص ما بعرف و ما اقدر اسوي أصلاً هذي الشغلات. احسها صعبة علينا.